Yoe na achara karam pat kengutu osultin chopo mone chete chu nyorunenyi chi pat ryomo woni le taun motepoi nye lono chikwa pich ne petokwa chikwa arne karam pat kerosoi artune chete po monechete poye akerosoi pat artine lo chikwa pich ne imukenyi towo tun ye sahi ye achaye karachina nyorunenyi chii nyo nyoye nyoryyonenecha ye taun owoi owoi kuwengi yu moochu ngutonyi lone lo cheptongwa ndo ewo karam par kerup kerosoi artune lo ketoi lone itonyorunyi mombochi pat ingunanyi imwochu papongu lo wetoi lo mi lo anyorunyi lo mi pich puchai ronyurwan mombochi nyole nyole pichai nyorunyi monechoni kung kumwowunyi lono apoi mi arenyo akaram pat kerosoi arenyo lo karam pat nyukengunangi itep lo mi aranu wuyo yara montanga tenyono mwoghuno iwenyi ros pat pat sowunyi mombochi kimwowungi lo aranai altepanyi pei kokwa lo mi lone itepanyi mi tapia ne mi lore tapianyi mi lone kwa sapu tonetepanyinye iwotenyi yipoi mpaka chetongwa nyo karam pat kerosoi lo petoi lone ngale chu po tip chu po monung imonechete po ye karam kerupoi osul chopo kau tomeru panyinye osul mominye mongot nyoimongenyi ngo ngo pich rupenyi pat osul nyokaram mpore kwa sapu tometep tomerupanyinye osultinekwo wetenyi mpaka ata yipenyi mpaka cheptompo yongu ko kwa sapapu torue ripenyinye osil mominye chii nyo morupunyinye osul tomerupanyinye osil nyokaram karam chichu le chamangang kwa supu tomemutanyinye yit po tany mengutunyinye tetangu. Lee karagh kegh ngo kokonyon tukul, kokonyontonini tumeripenyinye ooh korokegh ngo tetangu nyu kemutanyi yit aah kwa sapapu tomeriponyinye tanyini korokegh ngonyini kuko tukonomunyi mbokawa mamungo ombo monungeno rupenyi pat kokonyontonini nyiho ngalan pich kwa sapapu tometepenyinye osulu korokegh ngo tanyini memutanye yit korokegh kanyaye nyini ngo tanyini akaram pat kerosoy pat ngale lowar kulekutech toka tokutokwogho kwa sapapu tomerupanyi monechini kurupenyi mpaka tewenyi nyoru lo kep kakumne mombo kumne akutoku tupcho karam keru poi osultin lo petoi lone ngalechi petol lone ngalechu owoi so owoi muchini pat keruppi lo petoi lo ngalechu kemur kayna kemur kayna pororyengu yeno topenyi lo ngalechu lo kamamne mi lone monungay aa mi lone monungu irosengi tapia chepuno mure machonoi topo kayoni nya muhonoi tokuluk kayu nya kukaram pat kerosoi lo tapia chepu nyukarosa nye ku tapiyenyi tung eshima akutoptanyi nyu top tanyi nyu ombone tolata towenyi ye mutu lo wuup kayini ooh mengutonyi lo le kapuret nya ndo le ne karam pat kerosoi tapuya monungai po kayay lo eeh karam karam koyay karam kayai ooh ata yonyi woni toptoo kukaram po eshima eshimen lowur chukirosoi ko mominye chi nyomoroy kusomoi eshima karam pat kerosoi lo kumne kweli mi kumne ngo mombochi nyokinyoru tapiya nyini le sawa kwa sapapu menyorunenyi nye chi nyomwoi lo rupchini pat lo pu ochengan nyao wo, lechine chi lo rupa rat osul po monunge lo pu osul po kayuna wechara. Kukayay kukoyu nyu chikwa pichai towetenyi mongoi ngo mombo chii nona yiyonekwa monung chokaramach rupchinenyi cheptongwa tonyureni pat nyorunenyi chi nyorupchini cheptongwa nyorunyi yiyo pich yiyo pich chokimorkelisho kelion wolae marumnye osul pony po kaw karam pat kerupoi ngala kaw ompo ompo tapuyen tonyorunyi mombochi wechara ingutu pat lo mompochi nyu kingunkoyu korom tarugeni akam eshimenyi karam otoptanyi oto surochu lokoy kukaramach melo nyurenenyi chichai lokinipich tukun chome topo ka papo no klo papo nenyi katangu nyan nenyu kero korketo nyu wrchini pich tukan nyoru nenyii atakomikwa yupe chai ooh wiru pat kle lo pya yongenenyi tona pat ooh mombochi nyete kikimutwonu kyatara tuch lenuyete tyaran chemangany tonyan ompone nya tenga merupanyinye osil nyini karam so muchini kerupoi osultinompo ompo wakati netenyi tomerupanyinye wakati nyokaram petoi nyi ngaleku nyi ngaleku changachach karam pat kerupoi chemangany akerupoi tuku chini kuosapu tonyorunyi mombochi kungut lo kweli kirupoi chichete tukuchi ingunanyi nyerru chii tukun chokaram mpo kaw amominye chii nyomoripoi nye tukuchi mominye atoiwenyi nyoru chi nyomoripoi nye tukuchi amorupoi nye asul po katanyi katangwa melo monung nyoni nyokaram karam pat kerupoi osul kayini nyorunyi mombochi nyinikaram karama chitu oto osul tongu towenyi nyoru mombochi nyonga kughach ngaleku nyoghach makaramnye maishamu po sahi wechara kerosoi pat ngalechu ooi petoi lo ngalechi petoi lo ngalechi akerosoi kopo torot nyatenyi lo kingut torot kilekutit ngonyi Tomelutonyinye po kopo torot me menyorunonyi mombochi nyokaram karam kelutoi kopo torot pat kulekut kulekut kopo torot kerosoi ngalechu loi no mombo kayuna nyochara karam pat mombo kayuna akaram kerosoi, ngale chetechu lo no mi lone ami lone ngalechetechu amonungini konyorwanu kumonung nyonguton lo onguna tokune mpo maisha tome menyoorunenyi monung nyoruptonunu menyorunenyi tokisowunyi ye tapiyenyi lo karam kutotagho maishengu akutotegha tukuku (haa) towenyi nyoru chi anga nyonyoru kulo wena wechara karam kenyorunyi ketokunyi wena ompo mashengu mo mewetenyinge wolai kenya panenyi aranu akulekutuni wena kolekutchuni pat kolekutchuni tukutu cholekutech kwa sapu kenyorunyi nee monung nyo karam mpowolo tomenyorunyinye chii nyo karam nyo ngorokunyi mpo maisha kumorikwunyi mori kutchinyi nyoman morikutchinyi kapisa ompo wolo tomenyorunyinye maisha ngokarang kugha kuwetonyi arawet nyogha karam kerupoi pat monechetechu nyokaram wechara kerupoy pat nyokaram tome kirosoi pat lo petoi lone maisha nete akupetoi lone tapia nete po monechete poye karam pat kerupoi monung ompowoloni kirosoi pat maisha lo kowo lo komuru lo awowo mochomonye chi ata morechini nyorurenyi kulo muchini ketopisho lo nyo wazazin muchini ketopisho lo ngo pich chowechon aay ketopisheno ngo pich nyokaram mpo kwa sapapu kirosoi pat ngal kulekutech. Ompo ki kinyorunyi chi nyokiwetu pat nyoru montangu mi topoy sang kiroryenyi ngutonyi lo acha monungu ompo acha pokot ye kirosoi monung kurecha lo monung kumonechetechu le kokon aay klochi kwa kumne melo tung monung nyokaram le kokon aay klochi kwa kumne melo tung monung nyokaram mut mwoghecha la wena kamanu ewo monung pat chae kokonyonto ewoi ompoacha tonyorunyi ye monung ompo acha mento melo kumonung nyamunung kekonyonini po kaini tung tapuyenyi nyi munungo nyokarami tomatap tomotungnye moneku nyokaram mominye wolo petutoi moneku nyokaram kwa sapu konyontonini nyukepunyi kayoni kitung tapuya nyokaramanyoru moneku tapunyanini kipo kame tomonyorunye monechini nypa ka nyupo komot gha karam pat kerosoi monechete wechara kipoy ye akerup topuya lo mi lone kokonyo ntonete tokemongisho mpo ta mpo mwakanu po sai tonyorunyi mwakanu po sahi mi monchete po sai kipa lo keromoi tawun kekipu monung kurelu kaw ooh wechara mombo montongwa nyetenyu karam pat ngete ipo kayuna aay nyorunyi tokelu katangwa no kunguta pat lo kweli kikipchanu kayu towetoi ye tu tonyamekwa tawun amutunyi kwa kunyoru papongo akulo ne kay atukemutunyi mamatangu nyana ker korutowu mamatangu so kulo awowowo kokonyontenyan, nyokengun lone kuk kukukotonyan nyete kungat chinyi montonyan ompone. kwa sapapu tomakirosnye monechete osutin kukaram kerosoi osultini chokaramach. Ompo wolo tonyorunyiye monechete nyoru nyomo taun kiki sutu kayini mengutnye papongu lo kemutunyi mombo ngo kuryama kukat yii kulo kuko ki kirelunyi keruto wunyi so kuko mitenyi lente lo kokonyontengu melo kokonyondengu kukotongu nyikepunyi kayu karam pat wechara kerosoi ye lo petoi lone ngalechi akeryomoi lone ngo monechu poye kwa sapapu kmuchecha teyamachaye kemutacha kayini nyorunyi yok lo k eke ketorokanyi mama tangu so imama tangu akukokonyontengu kungat, karam pat kerosoi pat ngale chetechu lo petoi ngala lo akerosoi ngalechu kulekutech kenetoi pich lo wechara kerosoi nyara kumurtoi lo kewitai lo tokengutunyi lo mamatangu nyura nya nto kokonyontengu tapianu po sahi karam pat nyini kirosoi tapuyen pat wechara tapuyen pat wechara mominye kugh nyole tapuya ko karam kerosoi tapuya chi lo nyu totoroi papongu twachi kungut lo tapia nyakeros tapianaj lo wetoi lo tapia chichay wetoi lo tapia monungai po kayai akukaram nyoni wechara karam pat nyini kinetoi kegh tapia nyokaram.